كيف ناخذ لقطة صورة عن طريق كاميرا أو تليفون للشخص وتكون الصورة حلوة وتعجبه؟ أول شيء لازم الشخص يكون واقف بوظعية أو جالس بوظعية مناسبة للصورة، ونصور بزاوية زينة، وتكون الإظاءة مرة زينة، وناخذ له الصورة.